Gyiwye kwo kwa be nagbadayi n zan kwochi nzankwochi nwola nworayiwa ntige nha bwa gyiwe pu nkwozhi gaga yagan nshwa gaho to ho na gbmada lolo nho puwa nhozhi domi oya ha buye hazhi hokwo lolo shekwo la gaho ama hoto bwa gyewe nzokwa manayi nu kwoto na gbmada lolon ama nha bwa gyi wenu nzokwo n shekwo gaho kwo bma kwon gbmadwo ka bma yilo kwo bma bma yi lo oza wa bwa gye wye n nabayi oho rayiwa kwa bma ama nha bwa kwo n zokwo manayi nkwo nu bma bma yilo gma nhoto bwa kwo n zokwo manayi hota gye kwo bma ngyi wye nu shekwo gaho nzo kwo manayi gye wye bma boma yilo kwo ɓe ho na gbma dayi ho puwa Nho nho bugba nhabo zhi zhi hotagye ho gyn ndamuwayi hotagye hogn hotota lo ho zhi bo hotalo ho lo dna ha zhn boho ge ntige hogyi wye lo hotag hotaje bonukwo yi zhi ama nhotogyi wyei nsahoi kwon kwa zhi zan kwo chi nwo ta bugba bwa walo wa zhn bonukwo ama nhobo gyi wye nhobogyi wye hotage bo kwo lo ama zankwochi wulolayinu kwo to hoi chei abwa bugba oyan shekwogho a zhampani chede ha zhanp aniche ama nho tobo bugba bwan holo ge hobo zhi bonukwo ama oyan shekwaga nwe lagye gaho hoba ge ohoya gn nda gbma